Yalla waɗe kerol woduɓe jawdi cede ɗe resata nan e acce. Gonda tawe godube jawdi fu tinna e darta jawdi faa ko jomirawo naunaniɗun heɓa illa e yiam neɗɗo fu wodi jawɗe to ɗo e hadata. To ni a wodi ko ngaɗata kuma gollal maɗa yahai yeso e waddanama cede gonda tinnoɗa aɗa golla a ɗa beydo buri illa wiai ɗo to kaɗata.